Domofeŋo miŋ diiyaata, miŋ taboo feeyaata wo lemu kuccaa niŋ kinoo, kuccaa niŋ kanjoo niŋ jaatoo wolu tariyaata aduŋ i diiyaata nňe le.